Kodwo! Adze a mereyɛ yi yɛ enyiberdze papaapa a onnyi dɛ aber a yɛwɔ mu yi edze dɛm nsɛmfo no dze bɔfɔrfɔr me. Edwuma a mereyɛ no no ho hia papaapa ɔnam dɛ mber a medze reyɛ no so yɛ tsia. Gyae paserew no na ma me kwan na muntum nyɛ edwuma no.Yewia a yɛwɔ mber a yɛdze beyi paserew no.